Wor itali tok wor dunga funan dedertua kubetii laftun lila kabanotii kaban ishian lila gudio wont ishian wolgafa wolgaf duftii mal amtan gan kasa banii hihoditii mal gan diju jirtinne hinkabanoti mal gan it anzitinne hihoditi olmea bulto ishian hoduma kabanatii kiles ishiane kiles dikeyoa inamanne lila damota wot at lafsun kas jirt.